In yi bayeni wurakai mu buja ghi ghu bayan ɗi ussanana, ai khin ghi ghu bayan ɗi ussanana ghi ba Bauchi yan t’ayuni Bauchi ti Valthii ti ciran ni juɓɓi ghi bayan ghi badiyana rafin zurpi. Ɗi ussani’i khin raa tani ta ciran ni November ghe ba eh ghi badiyana yalwan tsakanim ghi ghu piyi ƙan ghi ba kaɗaken kanawa, wi davan bu miyau ghi bayan ghi gwi c’iyai daga ɗi e ghi ghu piya ghi sake bahyiyi ɗi bugyi yuuwi ghi gwa mimiyai ami ti wi wi jib wi wun wi bu ma Umma mutuncin khin can ci miyi ltha ghi bayan ghi gwi ciya ɗi ussana na’a gwan fitan’a. Ghibau ghu nguli ghi ghu ndaka lthaɗau Digala ghi piyiya Nunuwa ni nunu suiwuyeni ma ghi ba wuha ghi bau, babuni davani bu miyau babuni niyya Timoty ghi bayin ghi gwi C’iyi ghi Ummi Lthin fafona ghi khiyi tigha ghi piyiya yuuwawini subu yawi ɗi Ussanani be’e. <noise>